गाड्यांच्या हॉर्नाच्या आवाजाबद्दल चित्पक झला झाल्यार यात चित्पक येता की ते खूप त्रासदायक असतात, लोक साडी करणा शिवाय आवाज करतात आणि साउंड पॉल्यूशन करता, वातावरणांक सुधा ता बरा नसता पण लोक करतात। तो हॉर्नाचा आवाज खूप इरिटेटिंग असता आणि मला पर्सनली तो मत्तई आवडना। मला तो आवाज खूप कंटिन्यू ऐकले झाल्यार मझी तकली ब फोडपाक लगता आणि तेवत वाचण त्या माणस्यान हॉर्न बंद कर वाजवपाचो मन्न सांगंग कसा दिसता, ट्राफिक असा झाल्यार हॉर्न वाजैतात पण पुढली गाडी कशी वोइतली उडान, या सुधा माणस्यान चितुंग जया।